Njëriñu waajur ci doom yaatu na lool sax lool lool lool. Li ci njëkk mooy nga tànnal leen yaay ju baax. su loolu amee aparee nga door a <noise> lijjanti education. Su ñu amee yar am respect. <hesitation> Lépp lu ñu bëgg dinañ ko mën a am paska baasu doomu aadama wallañ jël benn doomu aadama pour mu mel num war a mel education moo ci njëkk. Kon waajur wu nekk war na man a yar doomam jàngal ko, xamal ko ba mu mel nim war a mel. Lool daal mooy njariñ bi. Mooy na ñiy yar, sàmm toppatoo ba ñu mel niñ war a mel. Lool daal mooy njariñ bi nga xam ne moo si njëkk. <noise>